Mebjpj dj menye daakye mba bjkasa kyjn dj menye hcn a wcaba kc bjkasa. Siantsir nye dj, daakye nye dza yjper kohu mbom dza etwa mu dze, nna etwa mu ewie djm ntsi hcn a wcrobcwo hcn daakye bi no, hcn na mebjpj dj menye hcn bjkasa na suahu a mowc no, medze ama hcn ama hcn abrabc no, no bc annyj hcn dzen.